E fa- fahantarako anazy zany e loko menso zany lokogne fagnantena, da <hesitation> hoanah magnokany zany, raha vantagny e mahita an'azy a da ravin'draha eka aloha gn'hitako voalohany, zany vantagne mahita loko menso da ravin-draha aloha, fa ankoatrin'izay mety sy de misy azoko ambara firy aloha fa mety efa mahavoavaly an'azy kosa angamba raha ohatra ka koa hoe zay.